<hesitation> Biby miaigny ambanina tagny zao e: <hesitation> trandraka e, sôkigny e, valavo e, bibilava e, androngo, a vitsika e, de ankambiloko.